Për të ruajtur mishin për një kohë të gjatë, është e rëndësishme ta ngrini. Sigurohuni që ta mbyllni mirë në qese hermetike për të shmangur formimin e akullit dhe ta etiketoni me datën e ngrirjes.